طبعا مهم جدا عشان اختيارك ده مهم في توصيل رايك وهو واجب حتي علي كل زول عشان المجتمع كله يكون مشارك واي زول مفروض يعرف حقه ويدافع عنه دي من اهم الواجبات <hesitation> المفروض نعملها عشانا وعشان مجتمعنا وعشان بلدنا